साल दो हजार इक्कीसऊ बारे सुचेनो समय, ग निम्नलिखित घटनाओंऊ रंग विकासोंऊ बारे सुचेतोक। कोविड महामारीऊ प्रभाव दो हजार इक्कीसऊ कोविड महामारीऊ प्रभाव हुना दुनिया भरु लानो दू। टीकाकरण अभियान, लॉकडाउन रंग सामाजिक दूरीऊ उपायों मीऊ दैनिक जिंदगीऊ पंग ली प्रभावित लान्च। टेक्नोलॉजी रंग डिजिटल परिवर्तन दो हजार इक्कीसऊ टेक्नोलॉजी रंग डिजिटल परिवर्तनऊ न्यूग आयाम हासिल लान्च। रिमोट वर्क, ऑनलाइन शिक्षा रंग डिजिटल भुगतान मीऊ जिंदगीऊ पंग आसान बनयाच। जलवायु परिवर्तन रंग पर्यावरण संबंधी चिंताएं दो हजार इक्कीसऊ जलवायु परिवर्तन रंग पर्यावरण संबंधी चिंताएं बोदी गंभीर हाचिद।